Híeḃo neḃe ehaŋuġafia axunae. áminiṗulẽe kaɭo toaxoemi niɭeniźanirokẽe, nidanie, eñaḃanefiaŋuli wala némunali. Kunaġuriga kunaġufiġu amiɭetoeḃaeñadianefiaġaɭo omeolenźeriiŋe, onalenźerin moźisohulami tenadaninźe.

Híeḃo walaeḃe nehaŋunefia apiae, mu- mu- muuɭerumimuźirimi. Paske ñasooġupapa eḃe dúlu dúlu naḃaḃay mañadianalaeġazuale. Ñoeźamiġakia iḃehe tú niḃay ezuale. Dõk deḃedi méñaḃaneṗu kiġazuale kíġi. Tomeleɭeɭe áminiyiẽe rek éñaḃaneiro timiegeno nediami. Nimuṗe kuśe ókiro náṗulẽeġaɭo omunarokẽe, némunakaŝale. Kuśenuġudiamo dõk nefiale nímoo, meñaḃa ne- ne- dómenezualerek nerokenźe, miniġaɭoefiale. Medomexamefiai, eliteroken paske dómoṗe momuimimieimi énoo, meehaŋuġafiaġaɭo omeielale, ome íɭeruii. Mósimo aminiɭo káloom eḃe wala híeḃo, éxameṗu, ha efiaruti, meñaḃaneri. Memoiniapiae, aśe ómuro elamiamenapuomepuo híeḃale, nelatoġaźiḃale, kuśenuġuiniodianazomukiśu náḃe toronũemiame. Dõk dómeneṗumo, Tutfua tonalala eñadianerokenźe kaɭo muśenaromukiśu narĩenerẽkua. Dõk níelevaĵ, muḃay eśesime níġuźulami muġuɭoe éruehemi, éruehemi niekote elevaĵ, kuśe esimee mími me éhelehel. Dõk áḃe bureb híeḃo nihaŋunisuẽlo desime díi. Mómuñasi aminiiniġaɭoaniroe, esimee, híee éxuneṗumi kareŋ de- de- si- kámuna desime díi meaḃanerokeni, nefiai. Emem kalaġazualesa kuśenuġula híeḃo ezuale. ómonayẽe kazualeġo díi eñaḃanefiaġaɭo omeoinioninźe. Músimo baśam, aabusiseli áñaḃoṗu- áñasiniḃuṗu. Meaxamirokembo buleteṗu.